صراحة، أغلب الأحيان أوصل في الوجت المحدد، أنا أحب الالتزام بالمواعيد وأعتبره احترام للأصدجاء، إذا تأخرت شوية أعتذر على طول، أعتجد إن الوصول في الوقت يخلي الجو أحلى ويظهر أيضًا اهتمامي بالأصدجاء اللي ينتظروني في الوجت.